أكيد ممكن يكون للفن تأثير سلبي على المجتمع في بعض الأوقات مثلاً إذا كان الفن يروج للعنف والسلوكيات السيئة أو يتسبب في نشر أفكار السلبية كمان بعض الأعمال الفنيه ممكن تعزز التمييز والكراهيه بين فئات المجتمع يعني الفن له جانبين والموضوع يعتمد على رسالة ليوصلها